Australie, Australie ndraika an de tegna toeragna tià mankafy sakafo, hanin-koanign'io. Hanina hoaninjareo zany a de tianjareo raha vôvô foana an, sy tianjareo a raha efa mipetrapetraka agnaty frizidera. De Kangoroa a, feno amizare a de io an ataonjareo sakafo oaninjareo an ami fiaignanjareo andavandro.